Sincerament a mi a më a m'da fastidi arivé ën ritard a i apuntament, infatti cuand devu ëncuntreme cun cuaidün cercu d'arivé sempre, dizu nen tant ën anticip però cui, des minüte, ün cuart d'ura ën anticip, a volte a capita anche prima, però preferisu arivé ën anticip a i apuntament